<hesitation> manfaat ni kulkas ato lamari es, lamari es on anggo i itaan anggo i itaan ntong guarna lamari es dei kan nga kulkas i pala beberapa alak adong mandokonna kulkas tong te pala umpamana i huta huta an lamari es de pandokon ni alak jadi fungsi ni lamari es on ntong macam macam dei tergantung pala ibagas tong biasona baen manyimpan sayur so lek awet pala umpamana i <hesitation> lopo lopo ntong ningia ima manyimpan susu ningia tai kulkas on pe macam macam juo do bontukna adong tong kulkas na songon lamari pala na kulkas songon lamari i na dong i kacoi sude biasona baen mam-mang aha dei pala alak na marjagal adi mambuka lopo ningia sanga mambuka parjagalan aha toko toko na menek i adi warung warung ahai <noise> warung warung na biaso i <noise> pala umpamana tu parjagalan i parjagalan i biasona kan baen ma-manata nata minum minuman i dei kopikap ningia sanga minum minuman nai galas na menek i pala ngantong akua dingin do ningia palangantong aha <hesitation> teh teh an nai bagasan ni botol pala nga oni aha ma minuman minuman na mar sodai ima pala umpamana kulkas na songon lamari kacoi kan pala kulkas kulkas i ntong adong muse kulkas dua pintu adong kulkas sada pintu pala kulkas sada pintu biasona baen. Di bagas bagas ni alak dei biasona na i pake ia baen manyimpan sayur oni ntong adong kulkas na dua pintu na dong i freezer na i biasona baen mambaen es batu pala umpamana get mambaen es batu so ulang susah susah kan so ulang susah susah ho manabusi tu parjagalan ni alak i manabusi es denganan baen sendiri es batumu pake aha freezer nai kan na dong dontong freezer na ibaen ko tu si aek nai i painte ho mang manjadi es batu ma cukup oni ntong, pala umpamana adong muse kulkas nai adong ningia kulkas freezer ningia pala kulkas freezer on ntong ningia memang fungsina baen maha dei baen pabokuon pala umpamana marjagal na boku boku ho ima kulkas freezer i adong dei biasona rak rak na i oni freezer dei sudena modelna songon kulkas biaso tapi rak sudena rak na on rak rak baen aha pamasuk barang barang na get i paboku pala umpamana i bagas ntong kulkas nai adong na kulkas freezer adong na kulkas sayur pala kulkas feezer biasona baen baen pang aha pala get manokok tanaon pala get manokok tanaon i pamasuk ma tanaon tu bagasan ni kulkas freezer i na dong i rak rak na sakali masuk tolupulu kilo, dungi tokinnai i paboku ma i si dung i paboku tokinnai baru i giling kan, pala umpamana. I bagas kulkas nai kulkas sayur ima nadong i bagen es batuna mambaen anggo freezer nai ntong baen es batu baen daging baen ikan baen manuk oni baen aha baen es krim na toru nai ntong baen sayur minuman minuman kotak minum minuman-minuman minuman <hesitation> na i bungkus pake botol sanga mam baen air dingin biasona ima fungsi ni kulkas.